Äjtyät, äj ntäjkmä nä'ijtu't kasyi metzytiyä, nta'p sone tampoco porque nta'p nä ye'nhyaju y cuando't ma e'syaje namtzu'ojmä minpäyajpa wa't e'syaju ntzi'yajpa't ntziyajpa't 'yane nunhäyupä, jejtzye't e'syajpa y cuando ä nä na'tzyaju namtzu'ojmä cuando't nkennpa o tzu'kä'yi ki'mpa't mäjmä äj ntäk käsi, jinhä't ma afo nä ma no'ayaje wa'ku wa'ku jana na ka tiyä nä kyenyajupä'i y cuando kasyi jet'tye ka kejkyaju o ka tiyä nyä kenyaju jete na'tzpäyajpa, je wya'kyajpa wa'ku wa'ku nnn- kokijpyajtäju, ayveces putpa äj mo'ot jetij ma kyenyaje, jetij ma kyenyaje y ät ma't ma't no'ayaje mäjmä y cuando ijtyaju 'yune ne't wa'ku nyäje'nyaju 'yojkäyajpa 'yune wa'ku ye 'ye'syaj y cuando nä kijpyaju ma't nkenyaje nä nä kijpyajupä, ma't jänhkä'yaje wa'ku jana kijpyaju'p, ijtu ijtu tzenhke nyo'pska'päyajpapä'i tzye'ta'pä tzye'tya'mpä kasyi'une y este cuando cuando nä yu'yaju mat ntzi'yaje ma't ntziyaj 'yujku, pe' kyä'minpä'yajpa'tzi ke nä nä syunyaju 'yujku, ma't nkojtayaje nyä' titya'p jejtzye't nä'ijtyajpa ät äj ntäjkojmä.